ס'דא אסאך עסן וואס קענען מאכן אז די מענטש זאל האבן א שלעכטע גערוך אין די מויל ווי צום ביישפיל קנאבל און צוויבל. אויך אסאך ציפעדיגע זאכן קענען מאכן א מענטש האבן א אומאנגענעמע גערוך. פיש און קאפי קען דאס אויך מאכן.